Fomba fipasoa pataloa zany da voalohany eky pataloha miforoporotry gny e pasoigny amign'alalane fera, zany oe fera ampidirinao ame prizy e fisiny da refa mafana igny izy da ze miforoporotry ame pa- e pataloa igny gn'ampandalovinao amin'igny e fera igny da agny me rô malama agny izy e.